Nzoga jwa'n ndyena toxkuan na nam mnetna xomod ndyoxkua re ta ya ndiay lozon per nzo bes na akta tyoxkuay o na yentey tyoxkuay, mbay na ona nke nudmen xomod ndyoxkuayna, mbay xe nak jwa'n ta ndyentozna toxkuan nak a re kob- kob be' ya- ya gua' re jwa'nta ncha re men goxa jwa'na nabez ndamen ndamen thi po ndamen mbay bloga menana men golxa nloga men lud nbloga men mblogaxa lud lo men per na yied men rey gabna na mbay na nar toz jwan'-jwa'n ndyena ndyena toxkuan mbenta jwi'n loney re lo yiba' re lo xa nak estofado re koloradit re jwa'na ndyena na toxkuaney per ma na- na ryodey na akta toxkuaney jwa'na ndyen tozna tyoxkuan nayana, mbay tak naxe ndyen nchamena zipta palad ndamen xe palad ndamen nryomen- nryomen thi pa tij nryo men zi ned laza ryomen palad mbay na ze ndaxa lud nchamena na ndymena luda nchamen ze nawue ndyen ndyakmen jwa'naza ndyenmen tedmen len xomod ndyoxkuay per ma na jwa'na ze tyz ngaka nzo zi men chap lozon ndyenxa loxey luda lomen tedamena, mbay na toxkuamena per iz na gabna nayana le men lipa na toxni men naba na nryo tozmen jwa'na na nayenta tyoxkua re jwa'n nabestaba mbay na re jwa'na na ndyen toztirna toxkuaney ndyena benta jwa'na lin ndobna dib wiz yore ndobna nke- nkelin zyna nkelin re jwa'na. Mbay nke toxkuaney asta re- re choja jwa'yna tyz ngolo mdoxkua nawueba nzo toztir re jwa'n ndyenmen toxkua men per nzo bes na- na ngenta na yezaltey o ndeja thi jwa'n lomen niay jwa'reya nakina jwa'reya jwe'y, mbay ze nak re yez bixre na ngen tozta re jwa'na jwa'n laza nabay mbay na anta jwa'n- jwa'n blaza nzoy jwa'naza re blaza mas nemen cho xomod ndyoxkua per xe nak re komid tij jwa'n ndyebe naya mmtaya ndiey lozomen per nzo bes por thi jwa'na na ye zatey yoi' nabana ndyonkan ndiey jwa'naza nuga men anta nche yoi' yekmen nche yoi' lozomen toxkuamen thi jwa'n laza zabay tayia ndiay lozomen tayia chepa ndiakmen jwa'mena xaja- xaja jwa'men mdamen- mdamen palad njwa'men ngotimena palad ndamena palad nerka mbli bemena pues mbro lozomena per re jwa'na ndyakmenaza jwa'naza na toxkuadmena jwentamen re re jwa'n ta nchemena naya.